Dagur b Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að verða við kröfu Sjálfstæðismanna um að víkja úr þriggja manna hópi um braggamálið hann segir að málið einkennist af pólitísku upphlaupi fæðingaraðstoð við ótryggðar mæður hér á landi fellur ekki undir íslenskar sjúkratryggingar segir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands velferðarnefnd Alþingis ætlar að taka fyrir mál hjóna sem greiddu tæpa

milljón í fæðingarkostnað meintur höfuðpaur í

svokallaða neitar sök og neitaði að gefa skýrslu fyrir dómi aðalmeðferð hófst í dag átján ára stúlka frá Sádi Arabíu sem flúði og var stöðvuð á flugvelli í Taílandi bíður niðurstöðu um hvort hún eigi rétt á stöðu flóttamanns yfirvöld í Taílandi reyndu í fyrstu að senda hana til baka var sigursælli en búist var við á

hátíðinni í nótt myndin a star is

gott kvöld Dagur b Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að segja sig frá vinnu í

svokallaða og telur að

nota málið til að loka á allt samstarf við meirihlutann í borgarstjórn innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilaði í síðasta mánuði svartri skýrslu um

hafi verið farið eftir innkaupareglum borgarinnar eða sveitarstjórnarlögum þá hafi borgarráð fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar um stöðu mála en í heild nam framúrkeyrslan tæpum tvö hundruð og sjötíu milljónum króna skýrslan var kynnt á fundi borgarráðs fyrir jól og þar var borgarstjóra formanni borgarráðs og Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks falið að móta tilllögur að viðbrögðum við skýrslunni krafist þess að Dagur segi sig frá þessari vinnu en hún telur að skýrslan feli í sér áfellisdóm yfir störfum borgarstjóra dagur ætlar hins vegar ekki að verða við þessari kröfu ég er búinn að senda Hildi svara tölvupóstinum sem hún sendi á Þorláksmessu núna og segja henni frá því að okkur finnst það ekki ganga og hún hefur þá

staðfest það sem hún hefur sagt annars staðar að hún víki úr þessu en ég vonast til þess að eiga gott samstarf við hana og aðra í borgarráði því að borgarráð verður þá sá vettvangur sem við höfum til þess að vinna þetta mál með minnihlutanum að það dragi ekki úr trúverðugleika þessarar vinnu að þú sért að stýra henni

verið reynt að gera það að einhverju pólitísku upphlaupsmáli en ég held að það tengist frekar því að þetta óvenjulega skref sem Hildur tók að taka þátt í þessari vinnu mæltist illa fyrir í ákveðnum hluta baklands Sjálfstæðisflokksins þeim sem vilja keyra harðlínu í öllum málum vilja ekki neitt samstarf milli meirihluta og minnihluta en í mínum huga er það gamaldags pólitík þar sem maður nær minni árangri segir það sé borgarstjóra að fylgja eftir ábendingum frá innri endurskoðun og það sé á hans ábyrgð að tryggja að þetta geti ekki endurtekið sig en hvað með þessa niðurstöðu innri endurskoðunar um að þú og borgarritari getið ekki skotið ykkur undan ábyrgð í þessu máli það er einmitt sagt og nefnt sérstaklega okkur beri að tryggja að okkur beri að tryggja að upplýsingagjöfin sé nægilega mikil og nægilega tíð þannig að hægt sé að taka á þessu það er einmitt eitt af þeim verkefnum sem við förum núna í að tryggja að komi út úr þessu að þær reglulegu upplýsingar og skýrslur sem við fáum séu nægilega skýrar til þess að hægt sé að grípa inn í tíma en að framúrkeyrsla eins og í þessu tilfelli komi ekki inn á okkar borð eftir

á já þetta sagði hans persóna hafa þvælst svolítið fyrir það er í rauninni sama hvað kemur frá

það er í rauninni sama hvað kemur frá

pólítískan leik úrskurðarnefnd velferðarmála hefur staðfest að fæðingarhjálp við ótryggðar mæður falli ekki undir íslenskar sjúkratryggingar þetta segir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands barn í móðurkviði hafi ekki sjálfstæðan

ung hjón þurftu nýverið að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barns síns vegna þess að konan er erlend og fær ekki dvalarleyfi fyrr en í mars þetta kom fram í fréttum í gær breytti þar engu að barnið er íslenskur ríkisborgari og faðirinn íslenskur heildarkostnaður hjónanna nam tæpri milljón og þau veigruðu sér við því að sækja heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar við tjáum ekki um mál einstakra aðila en reglur um sjúkratryggingar eru alveg skýrar hvað þetta varðar hvort viðkomandi er tryggður þegar að fæðingu kemur barn í móðurkviði hefur ekki sjálfstæðan heldur fellur fæðingin undir þjónustu við móðurina svo það er horfir dæmið öðruvísi við ef móðirin er íslensk en faðirinn

þetta snýst í raun ekki um hvort þetta er karl eða kona þetta snýst um það hvort sá sem þjónustunnar nýtur er sjúkratryggður og þegar um fæðingu er að ræða er það jú kona sem nýtur þeirrar þjónustu María segir að mál svipað því sem fjallað var um í fréttum í gær hafi nýverið farið fyrir úrskurðarnefnd velferðarmála þessi

málsmeðferð var staðfest að fæðingarhjálp við ótryggða móður

er bara eins og önnur aðstoð við

fellur ekki undir íslenskar sjúkratryggingar og hafi menn áhuga á að breyta þessum reglum þá er það væntanlega bara löggjafinn sem ræður já það er rétt þetta er bara hluti af reglum um íslenskar sjúkratryggingar og það er löggjafinn sem stýrir því Halldóra þú ert formaður velferðarnefndar Alþingis finnst þér að það þurfi að breyta þessum reglum já það þarf klárlega að endurskoða þetta að leita til ríkisstjórnar

konur hvaðanæva úr heiminum geti

svokallaða þegar aðalmeðferð fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag meintur höfuðpaur í málinu kaus að tjá sig ekkert fyrir dómi og neitar sök aðalmeðferð í

hófst í dag í Héraðsdómi Reykjavíkur þrír eru ákærðir og gefið að sök að hafa reynt að smygla fimm kílóum af amfetamíni til landsins sem falið var í sem senda átti Skáksambandi Íslands það vakti mikla athygli þegar Sunna Elvira Þorkelsdóttir féll á milli hæða á Spáni fyrir ári stuttu áður en málið kom upp hún var sjálf í farbanni á Spáni í tvo mánuði vegna málsins en hefur alltaf neitað sök fyrrverandi eiginmaður Sunnu Sigurður Kristinsson er einn sakborninga í málinu en hún var hins vegar ekki á

í dag dómari ákvað að loka þinghaldi fyrirvaralaust þegar aðalmeðferð fór fram í héraðsdómi fyrir hádegi í dag upphaflega játaði Sigurður sök í málinu en breytti afstöðu sinni í fyrirtöku fyrir héraðsdómi og neitar nú sök hann kaus að gefa ekki skýrslu fyrir dómi þegar aðalmeðferð hófst

tekin var skýrsla af hinum tveimur sakborningunum í málinu annar þeirra þekkir Sigurð vel og segist í fyrstu hafa talið að í sendingunni hafi verið peningar það hafi þó runnið á hann tvær þegar Sigurður hafi sagt honum að taka ekki sjálfur á móti sendingunni hann hafi þá fengið þriðja manninn til að sækja pakkann fyrir utan húsnæði Skáksambandsins og koma

honum í Mosfellsbæ sá gekkst við því en segist ekki hafa vitað að um fíkniefni væri að ræða eftir að sakborningarnir höfðu gefið skýrslu var tekin skýrsla af fjórum lögreglumönnum undir lok skýrslutöku þess fjórða bað Stefán Karl Kristjánsson verjandi Sigurðar um að aðrir sakborningar í málinu og áhorfendur að þinghaldinu vikju úr salnum á meðan hann spyrði lögreglumanninn tiltekinnar spurningar dómari varð við eftir að spurningin hafði verið borin upp frestaði dómarinn þinghaldinu til tuttugasta og fimmta janúar þá er von á því að vitni frá Spáni gefi skýrslu átján ára sádiarabísk stúlka sem óskaði eftir vernd í Taílandi eftir að hafa flúið undan fjölskyldu sinni er nú undir verndarvæng Sameinuðu þjóðanna hún bíður þess að fá úr því skorið hvort hún fái stöðu flóttamanns al Qunun var stöðvuð á flugvellinum í Bangkok þar sem hún millilenti á leið sinni til Ástralíu þangað ætlaði hún til að sækja um alþjóðlega vernd

á ferðalagi með foreldrum sínum í Kúveit þegar hún lagði á flótta undan harðræði fjölskyldu sinnar hún óttaðist að verða send til baka þar sem líf hennar yrði í bráðri hættu fjölskylda hennar myndi myrða hana vegna ágreinings um trúarbrögð ákall hennar um hjálp á samfélagsmiðlum varð til þess að hún náði athygli heimsbyggðarinnar búist er við að það taki um viku fyrir

niðurstöðu hjá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna yfirvöld í Taílandi hafa nú lofað að senda hana ekki úr landi eftir að hafa reynt það í fyrstu málið hefur vakið heimsathygli en ríkismiðill Sádi Arabíu er heldur þögull um það í Sádi Arabíu eru konur ekki jafnar karlmönnum fyrir lögum þar er enn við lýði svokallað

ökumaður jeppans sem fór fram af brúnni yfir tuttugasta og sjöunda desember bróðir hans og börnin tvö eru orðin ferðafær Oddur Árnason

á Selfossi segir að þau fari af landinu á morgun og á sjúkrahús í

sjö voru í bílnum en mæður barnanna og ellefu mánaða gömul stúlka létust Oddur segir

krufninga liggi fyrir en þær varpi með engum hætti ljósi á orsök slyssins enn er beðið niðurstöðu úr einstökum þáttum í rannsókn til dæmis

rannsókn á ökutækinu og endanlegri niðurstöðu krufninga ekki má setja

í sorptunnur heldur á að fara með þær í blandaðan úrgang á flokkunarstöðvum tertur í miklum vandræðum segir deildarstjóri Sorpu margir verða fegnir þegar

þrettándanum er lokið og ekki má sprengja upp fleiri flugelda sumir hins vegar spyrja hvað í ósköpunum á ég að gera við allt sumir reyna að troða þessu í tunnurnar sínar en það er langbest að koma bara með

mikill erill hefur verið hjá um hátíðirnar almennt eru Íslendingar duglegir að flokka ruslið en þónokkuð hefur borið á því að fólk reyni að koma þó þetta sé úr pappír að hluta þá er svo mikill leir og efni sem þyngir kökurnar þannig það tollir nú á jörðinni þegar verið er að skjóta úr þeim

efni viljum við alls ekki fá með pappír þannig að þetta

í blönduðum úrgangi hérna slíkt torveldar störf Sorpu og sorphirðu Reykjavíkurborgar nefnilega við fengum hringingu frá sorphirðunni í Reykjavík til dæmis fyrir

áramót og þá voru þau að ítreka með okkur það að það væri mjög slæmt að fá þetta í tunnurnar vegna þess að þetta veldur

þeirra vandræðum leirinn klessist og festist í tunnunum í þessum stóru kökum sérstaklega plús þær eru náttúrulega fyrirferðarmiklar og þungar og valda þeim erfiðleikum þegar þeir eru að losa tunnurnar hjá okkur heima minnst sjö skíða og göngumenn Ölpunum um helgina það hefur kyngt niður snjó í Mið og Norður Evrópu síðustu daga og mikil snjóflóðahætta er í Ölpunum einkum í Austurríki Þýskalandi og Ítalíu tveir þýskir skíðamenn létu lífið eftir að hafa lent í snjóflóði nærri Vorarlberg í Austurríki og kona fannst látin eftir að snjóflóð féll í fjöllunum í Bæjaralandi lík tveggja göngumanna fundust í ítölsku Ölpunum norður af leitar hátt í tíu til viðbótar sem ekkert hefur spurst til frá því á laugardag lagaprófessor segir engin lagaleg úrræði til að náða eða gefa gefa fólki upp sakir sem ranglega var tekið af lífi hér á landi fyrr á öldum ekkert standi hins vegar í vegi fyrir því að stjórnvöld biðjist afsökunar með táknrænum hætti við höfum fjallað um Halldóru Jónsdóttur sem fæddist á Þórarinsstöðum í Seyðisfirði árið sautján hundruð hún var dæmd til dauða fyrir blóðskömm og

barni þeirra hennar sök var að segja ekki til föður síns Kristín Atladóttir hefur farið þess á leit að Halldóra sem drekkt var í Bessastaðaá í Fljótsdal verði náðuð er til skoðunar í dómsmálaráðuneytinu Björg Thorarensen lagaprófessor segir að stjórnarskrá heimili forseta að náða eða veita almenna sakaruppgjöf það eigi þó aðeins við þegar refsingu hafi ekki verið framfylgt og í dag eru ekki til nein lagaleg úrræði til þess að endurskoða þessi mál með einhvers konar lagalegum áhrifum enda vandséð í sjálfu sér hvaða þýðingu það hefur að fá einhvers konar lagaleg úrræði öll viðbrögð af slíkum toga yrðu fyrst og fremst táknræn myndi ég segja í grein á Vísindavefnum rekur Már Jónsson sagnfræðingur mál kvenna sem var drekkt á Íslandi flestum á sautjándu öld flestum konum var drekkt í Drekkingarhyl í Öxará

á Þingvöllum og alls voru um tvö hundruð og fjörutíu manns teknir af lífi á tvö hundruð

ára tímabili má ætla að þar finnist fjölmörg mál þar sem fólk var ranglega dæmt að formlega biðja þessa sakborninga alda einhvers konar afsökunar þá er ekkert sem stendur því í vegi en ég sé enga þörf til þess að breyta sérstaklega lögum eða bæta því inn í um þessi mál sumir þökkuðu foreldrum sínum á meðan aðrir þökkuðu Kölska á var valin besta kvikmyndin valið kom sumum á óvart þá var

besti leikarinn fyrir túlkun sína á sjálfum

bjuggust við því að kvikmyndin a star is yrði sigursæl en hún hlaut aðeins ein verðlaun fyrir lagið tónlistarmaðurinn Jón Þór Birgisson var einnig tilnefndur í þeim flokki fyrir lagið Revelation úr kvikmyndinni Boy gaga þótti sigurstrangleg sem besta leikkonan en hún

í lægra haldi fyrir

persónu sem hefur líklega ekki fengið miklar þakkir til þessa að minnsta kosti ekki á fengið miklar þakkir til þessa að minnsta kosti ekki á það verður víða kalt og stjörnubjart í nótt en hlýrra loft sækir að landi þegar líður á morgundaginn með rigningu sunnan og

víða yfir tíu stigum á Norður og Austurlandi á miðvikudag Theodór Freyr veðurfræðingur fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

íþróttafréttir kvöldsins Guðjón Valur Sigurðsson og Aron Pálmarsson ræða meiðslin sem þeir urðu fyrir í landsleiknum við Holland í Noregi í gær aðeins fjórir dagar eru þar til Ísland spilar sinn fyrsta leik á h m Valsmenn ætla sér að vinna Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta þriðja árið í röð liðið fékk þrjá nýja leikmenn í dag og spennan harðnar í toppbaráttunni í úrvalsdeild karla í körfubolta þetta og fleira í íþróttafréttum hér á eftir Dagur b Eggertsson borgarstjóri ætlar ekki að verða við kröfu Sjálfstæðismanna um að víkja úr þriggja manna hópi um

fæðingaraðstoð við ótryggðar mæður hér á landi fellur ekki

undir íslenskar sjúkratryggingar segir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands velferðarnefnd Alþingis ætlar að taka fyrir mál hjóna sem greiddu tæpa milljón í fæðingarkostnað meintur höfuðpaur í

svokallaða neitar sök og neitaði að gefa skýrslu fyrir dómi aðalmeðferð hófst í dag átján ára stúlka frá Sádi Arabíu sem flúði og var stöðvuð á flugvelli í Taílandi bíður niðurstöðu

um hvort hún eigi rétt á stöðu flóttamanns yfirvöld í Taílandi reyndu í fyrstu að senda hana til baka í lokin er rétt að benda aðdáendum

betur spurningakeppni framhaldsskólanna hefst í kvöld á Rás tveggja

núna strax að þessari útsendingu lokinni við verðum svo aftur á ferðinni hér í sjónvarpinu með fréttir klukkan tíu í kvöld á sama tíma flytur Þórdís Arnljótsdóttir fréttir í útvarpinu sæl að sinni